די גרעסטע וויכטיגסטע זאך וואס מאכט די קאר ארבעטן איז די ענדשין, די ענדשין איז ווי די געז גייט אריין און ווען מ'דרוקט די פעדל צינד זיך עס אן די געז גייט דארט אריין און ס'געבט די גאנצע- די גאנצע זאך ווי אזוי די קאר ארבעט איז דורך די ענדשין.